óò we, ìgò lèe, ènì èle, ènì èle ilɛ màaké ba mi trɛ́ɛ̀ ènì èle plémú ɖí àkpi ínìwà blù àkpi ínìwà nì àlɛ̀lù ínigo úni ba trɛ́ɛ ènì èle blù àkpi ínìwà nì àlɛ̀ lú ìnigo.